Toetr'andra bôkà Bangla ah non bôkà Vietnam ndraiky zen̈y <hesitation> irô io zen̈y bôkà atsimo an̈y man̈anà klimà trôpikaly izy. Dia avy eo koà amin'ny Nord sibtrôpikaly ndraiky, dia ny moi deme ndraiky ôktôbra zen̈y irô misy moson.